Haa saňee woo de ila ňiŋ siissee suboo wooleŋ saaňee elewaassool doroŋ bare ntool woo taa ňiŋ soossee messiŋoo woo niŋ yaa faa yaa bula jii kandoole kono kaa bee wutu foo aye seniyaa yaa a buru buru yaa buru buru dimbaala foo tiiyool muŋ tututa a konoto abee abee le jani tuu ye saafinoo taa yaa joossi foo aye seniyaa fess yaa loŋ ko saaňe asseniyata ye naa ke keeraŋoo kono yaa buussi niŋ yaa buussi koo ntol ka siissee kuu niŋ wool la kunuŋ kaa b kuu foo ayee seniyaa yaa tabi.